අභියෝග <hesitation> නැතුව යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම දේ <hesitation> අභියෝග නැති ජීවිතයක් අපි කාටවත් උරුම වෙලා නෑ කියල මම හිතනවා. මොකද අපි හැමෝටම ජීවිතේ විවිධ <hesitation> අභියෝග වලට මූණ දෙන්න වෙනවා. ඒව රෝග පීඩා වෙන්න පුළුවන්. එහම නැත්නම් <hesitation> සම්බන්ධතා වල ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ආර්ථික ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ රැකියා ස්ථානයේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැම දේ <hesitation> හැම <hesitation> අවස්ථා වලදිම අපිට <hesitation> ගොඩක් අභියෝග වලට මූණ දෙන්න වෙනවා. එකම දේ එක් එක් මනුෂ්‍යයාගෙන් මනුෂ්‍යයාට ඒගොල්ලෝ මූණ දෙන අභියෝග <hesitation> ජීවිතේ එක් එක් කාල වලදී වෙනස් <hesitation> කියන එක තමයි මං දකින්නේ. ඉතින් අභියෝග වලින් තොර ජීවිතයක් අපි කාටවත් උරුම නැහැ කියලයි මම දකින්නේ. එතකොට <hesitation> අභියෝග වලින් තොරව ඇත්තටම ජීවිතයක් <laughs> ගෙවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒත් එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඉතින් <hesitation> අභියෝග වලින් තොරව <hesitation> හෝ අභියෝග එක්ක <hesitation> ඒ <hesitation> මොන දේ තිබුණත් <hesitation> යහපත් ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන් <hesitation> අපි <hesitation> ජීවිතේ දිහා බලන විදිහ <hesitation> ජීවිතේට <hesitation> ඒ අභියෝග වලට මූණ දෙන විදිහ <hesitation> තමයි ඉතාමත් වැදගත්. අපි සුබවාදීව ඒ දේවල් දිහා බලනව නම් <hesitation> අපි හැමෝටම <hesitation> කොච්චර අභියෝග තිබුණත් යහපත් ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන් කියලයි මම හිතන්නේ.